iliwou ilal datagi dakulea penting sebab'a kita kalu tamian tafitom nini wanuri'ra pokonya iluniniseme <hesitation> in'i fikira fandamo loka pokoknya te ini'i fikirana le de mancia natagi dapesta tarikat tapesta mancia datagi <hesitation> maksudnya kalo <hesitation> managa finara mana tei kalo kita lawanura demancia mana pake pake tei pokoknya taridikat walo, mancia <hesitation> la pacaran tarikat pacaran walo mancia dia pokonya kita kalo tawanura ira <hesitation> nini fikiraname fanda walo, tapi kalo tatagi takulera kan tarokan nini tamang baru, tarokan nini la mancia baru. Jadi, <hesitation> tatukar nini <hesitation> pengetahuan saturasa. <hesitation> Jadi, tatagi tasobal takulia. <hesitation> nini fikira waowosa walo nai, tawenina <hesitation> tawe magei atau tarokalata supaya gafin atau tarokala tatagi tausa takuliah tarokan nini pengetahuan la le, <hesitation> mau tawe nai wanura nini wanura gafin. Tarus <hesitation> kulia jua nugu fikiran <hesitation> nugu lamenuga ira kukuk nai, kulia ira'ni ijazahrea bonus kedua, bonus pertamale nini nini pengalaman ira nini pengalama tasobalrau tarokan mancia wekan tamatoran tasabi turasi lala dipandangan baru di kisah hidupa <hesitation> di perjalanan tamatoran turasi tasabi tarokani'i pandangan baru tarokani'i pengetahuan baru de mancia dafitaok bajawao magei atau mancia pokoknya <hesitation> tarokani'i pengetahuan-pengatahuan baru. <hesitation> jadi misalnya kalu ira kan kalo tatagi takulia kalo misalnya <hesitation> takulia tei ilal iloisa tei datagi dakulia tei siataunuriale sukur sukur nai dabantu de nina tura de babasie Apalagi tura hapisidi hapena waboooo, <hesitation> barang barang ne barang mau dabantu dibaba tura dininasi dafitomba disonggalomanima lo lelekan tutu <hesitation> datugu jam jam fangara dadudu dakandi fanga abis itu desaka siatawo, lekan gara garan baru de cet tura de tunangan sidamatoran nagi siki nagi tei nagi uang sa, uan roti talongal fisasarata kau. Uan sa uan roti talongan fisasarawa kau. <hesitation> jadi tafitomata wanuri'ra kalo toimana gafina mana tei. Tapi taririkat mana pake-pake tei'wa yang nawek naweila nawainini ilal iluisa tila bukan siang, <hesitation> padahal kan ilal ilaweikan siang siang dekan <hesitation> dalada tatnusi sida <hesitation> dawariskan wanuikan naisi ilal liwaisi, tapi kalo <hesitation> sidajaga wanurajat'e dajaga didira wajat'eme dajaga wanura walo dekan fanda, jadi kalo tatag takuliakan tarukanen pengetahuan baru. Pengalaman baru tataruk tatuni nindiri magei taruk tasayang nindiri magei. Kalo kita sayang nindirira taruk bari nindira tamuliata ninan wanusi, nindira tasayang apalagi wanura kan fanda. Tapi <hesitation> kalo ilal liliwosa te sisuka <hesitation> dasubak la kuliate, ira minimal dakuluar <hesitation> dasobal da. Dasubal dakaluar sedewanusi supaya <hesitation> pokoknya dasobal de keluar abis itu baru lekan damuli, supaya de konde dewa nusi sa tei mageii dawe kgafifin. Karna kalo takaluar sibinana wanura ira kan isate talokan nini mancia wawon, mancia negimarit, mancia sumatra tei mancia papua. mancia bomari jawa te, <hesitation> manci bandung tei iirakan tarokan ini pengetahuan baru, tarokan ini <hesitation> pandangan baru tentang hidup la, tentang me tarukan ini prinsip-prinsip hidup baru to jadi, nini pegangan pribadi Tamulia tawanura ira nai kita jadi mancia <hesitation> wouwo, bukan'e ttafito mata wanura le. Tamatoran paling tawotu maranrani kalo hp nai te tabukba bahala rumara bait'i to mulai <hesitation> sa gosipsa satarusa mana fanditkan niuntungla paling le dia untung le fitengara paling untung'te fitenga le loka kan fanda